اه هوايتي المفضلة اللي هي المطالعة، خصوصي يعني الكتابات اللي تتكلم على التنمية الذاتية، وكذلك الفلسفة، اه النوع هذا من الكتابات يعطيك فرصة اه للنمو وفكرك يعني وتنمية شخصية بس نحبه يعني انه هذا جدا ويفيد فيا يعني في حياتي.